أكثر شيء رومانسي شفته لما تكون الوحدة تعبانة وزوجها ينظف المواعين، وينيم البذورة، ويساعدهم انه -إنهم ما يزعجون أمهم ويخلونها ترتاح عشان تعبانة، هذا أكثر شيء رومانسي ممكن أشوفه أو أتمنى أشوفه.